Ny fomba fiketreha lasopy ni- nentim-paharaza zany ma- ma- hoe mba mahasarika olo kokoa zany, alantsika ohatsy hoe misy saboran-kena natao igny de fa misy tongolo sy ny tariny de alanao s- sakaviro, tongolo lay, de asiano jumbo kelikely de ataonao am'zay igny ranon-tsaboran-kena iny mba hahazo fofona hoe maha lasopy anazy zany. Zay ny fomba mahatsara sy mahaliana am'nentim-paharazan'ny fomba fandrahoa sakafo lasopy.